<hesitation> ɗum kaa ko dawɗo watta ko tam ngaɗammi. Sabi dawɗo kaa so yontere wootere tam a warti; ay ɗum kaa ɓooyaa ko waɗi no, ɗum kaa ko dawɗo goɗɗo waɗi fuu ɗum neɗɗo waɗata. <hesitation> sikke walaa hen, <hesitation> no dawɓe woɓɓe ɓe mboowi wadde nii tam neɗɗo waɗata.